Ny raha surprise koa i da raha tsy tanaty saitegna tao zany i io raha tena tsy nieritseretitegan raha tsy tanaty saitegna fa tonga amitegna i i tsy eritseretitegna io misy raha soa misy raha raty surprise soa sy surprise raty zany